Haa siissee naa a maariŋmaa suutee, aka kele kommi ninŋ pelin siissee doomandiŋmaa bee bulu ika domoru finŋol fayi aye niŋ ikaa domoru finŋol fayi siissee ite miŋ taamu naaye haye naanaŋ, issaa je a ňaamootoo dula kee duluna hani yee kuwo kee dulu naa tara abe daa ňinŋo dulaa abee jee la doroŋ ayee bee kuuol daa bula abe loo ibala to. Haa siissee kuool kay miŋ yaa loŋko biriŋ a doomandiŋ le ya a dadandaa.